Mimi iganisa niindai sana, iganisa ilhukhonyanga khari shindu shutambi, nuzaa muganisa pasta nakhusalilanga, nuwiza ingo unyola zikari ziriingo hunyola vana nivalai, vanava nivazaa onisukhuli vaviraa majeraa, unyola hango habatilika nihalai, <hesitation> riganisa shajiyanziranga shindu shutambi nuvere pasta ukhusavire shindu shene unyolanga, khuri zisendi unyala khurula muganisa unyole mwana, akhurumiranga vajukuu unyola nivalai, unyola vajukuu vasamala igasi, vajakuu unyola khari vizaa namudogaa khari hango manye na musakhulu mwagulakhu tawe anoo vana vovo vagulakhu tawe lakini vajukuu variiza namutoka, ulola vandu vavoola hango yaha hali hachafu ta hania, ulla vana vizakhu numutoka, unyola hango nihalai hango habadilika, khali rwemwene nujendaho unyola ndi hango ndi mbajukuu, zaidi vajukuu wanagoja sisi unaona wajukuu mujakuu niyiza unyola akhuverekhu zisendi, ukhurerekhu shindu fulani ukhaverekha isukari, ukhuverekhu isavuni, ukhureree inguvu, inguvu ya khuze kwangalakhu tawe.

Mbori unzirekhu murituhna yeyavao akhuziirehnu ne haruleyaho ni muvola mawana wowe ni nimulai numuruma akhuziranga khariwahhandera khumazi mumujeru mwanoyu nimulai sasa ndiono amuhezanga ibaraha lwazia alavaa nizibaraka zilamulonda za paka wazia vulai vusa murende hamwizominyire yoro shichira murende khari khunge khashiri vana varende vakwisominyanga ne vulai vwene vwakhulonda paka kwamenya navo hango hawakwazia shichira varende vakhurumanga khu razii schikwagagukhu tawe khu khuze khuvulanga vana veru murende nakhurumi umuziree nanyola mushere navi nizikwi khunjira yogo uvugure umujinjire uzi khumurungira hango mushere oyo akhurekhere zibaraka urazia urazia paka ulinyola rukhari urizazaa nizibaraka zienezo urizirekhakhu ta mushere oyo hakhugasise akhandi kuzee khandi khugalukha khuravoora muvee valai muvee vana vahalili mavee vana vahha jendajenda tawe mukhavaakhu vana vakhuwuyawuya tawe mwikhare mushiring'ane muhunze shivala shijenda ndina shichira shivala gishi shazia maririti ukhalondakhu shivala tawe uwikhale ushiring'ane khari nurimunzu uhuririza mundu namoloma uhuririza ukhara murevuli wavwangu tawe. Khari mushere numoloma likhura, mbola mama uvoli ndina, umanye mushere wasi ni mamaa, khuvoraa ndio vana, mushere wasi ni mamaa, umuvoraa uvorindikhu mamaa akhuvolaa mboli ndi, ahulilize apana khumujipa ta, ukhajipa khu mushere tawe, vutamanu tawe, uhemushere heshima na musheree avakhuaa heshima na heshima yeyo ilakhulonda paka ulizia, ulinyola musasaza nuziokhu heshima yeyo ilikhulonda paka khari nuriweneyo, mushere fulani ne wambola rikhura yiri na rikhura rilonda navilonda nerishi riamba vumenyo vwanje vulava vulai mukhoreza ndio khamakhuvoora vana.